o yiro o ma dɛm kɔmi wa mi lobenu wa mi lobeni to vɛnu bɛ'a benɛ a boni matete mɛ o yiro ma dem beo'be nɛ sinksa pawa hɛnɛ tawa wo mu wopɛ mɛ ma wemu wopɛ ji